د ۵ شمېرې په اړه: ۵ شمېره زما لپاره د ازادۍ او بدلون نښه ده. دا شمېره د نوو تجربو ښکارندويي کوي. کله چې ۵ شمېره ګورم، نو سفرونه او نوښتونه مې ذهن ته راځي. ۵شمېره ماته دا درس راکوي چې ژوند کې بدلون اړین دی.